Preferirìu pa dëvei mangé përché dörmi al e trop ëmpurtant e ün a pö pa vivi sensa drömi e sensa mangé <hesitation> gnanca, ma al e 'na dumanda ën po particulara e aluro alura rispondu sensa mangé